باش تدير أصدقاء في بلد جديد لازم تتعرف على زملاء العمل تقدر تخرج الى المتاحف الى المعارض، تقدر تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أصدقاء جدد في تلك البلد.